Ny fomba fiborosiko nify de alaiko ny kôlgaty na dentifrisy de ataoko amy borosy nify de borosiko ampidiriko ataoko rano am'zegny de borosiko ambany de borosiko amy sisiny de borosiko ambony de borosiko amy sisiny de an-tegnategnany ko borosiko de ataoko môramôra de mandagny eo amy un minute eo za na mihoatra kely miborosy nify e amzay izy madio tsara.